اول وظيفة اشتغلتها كانت بعد الثانوية كنت ايامها عمري ثمانية عشر سنة اشتغلت معلمة مدربة مدربة رياضية في مدرسة كنت ايامها مستمتعة بالشغل وكنت فرحانة وحاسة انها اول تجربة لي في حياتي اول راتب في حياتي كانت مرة حلوة.